Faniriako hatram'izay zany e, fa izy moa zany amisika eto mbola sy misy fa le faniriako atramzay da andeha hamonzy opéra, raha mamonzy opéra nefa sy magnishy an'io lamba mihaza smoking io, da faniriako hatramzay, f'izy zany mety ho avy avao fotoa mety hisiky an'izao avao ndre sy amisika atoa fa mety hoe rehefa mande ivelan'agny, indray andro lahatagny.